A' janal que ki jach ki' y kul la' ti umenb'el ti ti ich ti kaj juntuul ti ajmakoo' ti a' zanahoria kib'el ki- kimentej <hesitation> b'ay sa' y la'ayti' ulaak' mak kujantaloo' ti a' a' uma'lo'il u- utan umentik ti uyich.